هلا حبيبى مبروك ألف مبروك على ألزواج والله فرحتلك من كل جلبى وأتمنى لك حياة مليانة بالسعادة وألهنا أن شاء الله أيامك كلها مليانة فرح والله يسعدك أنت ومرتك ويجمع بيناتكم علي خير أذا تحتاج شئ أو حابب تفرح أنا موجود مبروك لك مرة تانية والف مبروك